Tadidinao ve tsika ilay nanana pro- projet ilay hoe andeha hanao vakansy any Nosy be iny? Hoe andeha handray avion isika andeha hoany Nosy be, dia hi-rezerve hotel dia <hesitation> hitsangatsangana any mandritra ny herinandro? Tadidinao ve? Ie dia efa vonona izao, efa misy ny vola izao dia ahoana <hesitation> andeha amin'izay ve tsika, dia efa vonona amin'izay ny retraretra dia andeha amin'izay ve tsika?